<hesitation> Karazan'ny fiteny zao: fiteny japoney, anglisy, <noise> mandarin ain, Chinois a, teny nglais- teny français koa, teny Malagasy, teny indiana.